جانوراں پو ایکسپریمنٹ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے کیا نئیں؟ برابر ہے کیا نئیں؟ پوچھے تو میرے مطابق یہ بہوت غلط ہے۔ کائیں کوں بولے تو وہ بے زبان جانور، انھیں کیا آج نئیں بول سکتا۔ اب ان کے جگہ ہم انساناں پو کرے بولے تو کیا وہ برابر رہینگا؟ اگر وہ برابر آئے تو مطلب جانوراں پو بھی کرسکتے۔ وہ برابر نئیں آئے تو انسانوں کو کیا بھی آتا کرتے؟ جلدی چھکا مار لیتے، بمڑا مار لیتے۔ ہمنا انسانا کو ہو گیا، یہ ہو گیا، مر گیا۔ لیکن جانور بولے تو کائیں کوں نئیں بولتے۔ وہ بھی ایک جیتا جاتا جان ہوتی۔ اسے نئیں بولے تو کیسا ہوتا، اسے بھی دیکھ لینا پڑتا۔ ان کے پو ایکسپریمنٹ نئیں ہونے ہونا۔ انہوں بھی جان رہتے، بھی زبان ہے۔ بولے کو کیا بھی کر لیے، مار لیے، کھا لیے، ایسا نئیں ہوتا۔ ان کا بھی سوچنا پڑتا۔ معلوم ہے کہ اس سے بہوت جاتے ہم نے انسانوں کو فائدے ہوتے، پر ہمارے فائدہ کے واسطے دوسرے کا نقصان نئیں بھی تو کرسکتے ہمنا۔